¿Abal nare danunu’ rcaznu gycanu ty ngiu guula shi na? <noise> chi val na’a caznu gycanu th ngiuu shina gunbenuni shina per rienu pregunt lo ni chi shina <hesitation> shinaana- chi- gune- gwzanu dish cun ni th chi gakvenu shinana shmudni, shina runi zeenyla asuny gaan gapny, gunygan, te chi’ni reva gygyani la miety guula gyenzanu por gyculonzanu la ni raate chi, chini rumbee’ buny zaany, tiop chon beu’ par, par gak beeu shinana shmudni la ntony la nxichny la chi, chi-chiruni r>nyza bmiety dish gyca la rany, zë ni zë ni rluloo naré náva chi run ni sen’y, xi sen’y run ni, xi, rathe va te chi gackbew la gun ni gan nun ni mantener la bmiety na bná, chi zëza ní val pacënci ni giculooni danuunu gula gula giculooni xiñnu chila xiñnu giu gulá rathe cualquier chi nani conform guchnániligha, nani conform, lo que es ni-ni-ni rgui sa buny dix ni rvhë buny de-de ni-ni gicka giquil buny zá ni va, si, sidis ni riugëckiani ná. <laughs>